﻿Ai di masakai wi sapyi layakai caba masakhi ti kristimatı, ghingin masakhi ti krismati di din kawana, ko yawa thi ghinshina ma gyibita khin suban subu ma masi raa ma naha lthinu gma din gha wi gulhuban nighum subuniya dapuwa ya fakau, ya fakhi gma ma nahusin ma cash ma shama yiyau to mung kuza p'iyati tuma tere ghingin wundaka ubuwayau khin bu wu masi raa wu nahayu, <noise> bu wu gyiri ma wi ma wu sinayu tu we ba wu ndaka sinusı ghan we'e mun kam di masakai ghi sapyi ladakhi <noise> tu c`uwakhi wassinna wato. Disambu be, e-eh-masakhi ti kristmati <noise> ghingin di dinnan te khin wuyanwini bakwi gma ma kuza <noise> p`iyate walai, gma hi di dinnan bu kuwakai <noise> wato <hesitation> dinnah bu. <hesitation> Gazi be'e to di gazayi'i, <noise> na yan tahyiyuwana na wuyanwini bakwai to ca masakhi ca p'iyau, ghingm wa ndala p`a yan wu ndaka ta wa sau wai khin vulu layinu, gma wu ndaka p'a wuyanwini bakwi ca di dinnan te'e subo ghi khin wuyanwini subu faka ca di gazi bakwi towu na suban subu fakakhi wa sinau na yan wu ndaka tau, na gma wu ndaka p'a masakhi wi p'iyahna, ghingin wu ndaka på u'sani bu p'iyahina, gma ta di dimnan te'e ca ta shinedin gwan wa kuza p'iystasi sapakhi zukumana ghan we`e tuma muna kuza p'iyati masakhi <noise> ti e'uwakhi wasinna wato disamba be`e <noise> ghan we`e mun sapyi la yakni dinnan te'e. <noise>